Mila fisia soa zany ny toera hametrany talantala iny, da bakeo asia mariky amin'izay ny teboky fanamboara azy, lafa vita zay da apetraky amin'izay ny fanohanana, da apetraky koa ny talatala.